أفظل إني أكون أكثر شهرة، علشان الشهرة حاليا قاعدة تحقق أشياء كانت مستحيلة بالنسبة لكثير من الناس، بيحصلون على الأموال من خلال إعلانات بسيطة، من خلال شغل بسيط جدا يحصلون على مبالغ هائلة جدا، أنا شفت المشاهير كيف يحصلون على منازل، وفلوس، وسيارات هذا الشي جميل.